Reje san ton ara henendemen a'reje ora reje sa ohoroja san vine ne kwen kwen sa bhinmeme bha hofi ara hozam obhazi bha hama reje sani sani sanna nzentanor bhosumareton bhoven a'fenana fan kara nnan bharejezere ora bhoven fara bhunse ezare fara bhodam adamo rejesa senasen ani ora sa nsan vinene ara hozam kwanikwani re nka nsebharoso nnam bheven ban yina ntanana bha reje sere sara tabho reze sa repa rinhobhe rinro gwan anum ohu runome bha uyan kwo ko va ranume sanisanire. Obhana ntoro se bha don unwe sa rokpoi san bhana ibo ajum iviva bha eyon mmantama ntana nyi obhazi gwoku bha heyon okpoma ntona bheven bani bani bhera bhareje sere. Nfene nneme ne nnor bha osumare ton roto sa'ame unfi bhama bhareje sere nta reje resene re ora roto san zen ntanor ora hene ndeme a'bhoven makara bhopa bhunhobhe reje sere san ku bhukwa bhukwa ara rademene ara ibo bhahe yon obhana ara obhazi okpoma onyi ara sam tutu mmoso ba nfa reje repin. Ma san nang bhanor a'hiso abum bhavibhavi onornor so ze otaro hene ndeme bhoven. Bhopa bhunbobhe, ma bhanor a'hiso abum nko bhan hobhe rademene jere bhana bharejesere gwanum hankpara nse otar ozama ame sogbozen bhara demene jem so na rejesere reviorevi reje mmasa repin ado bhavi seku bha iyangha ara rademene onaoba ntoja gwanum bhihoho fa dor eyina orova fi ojian opina ohumo onan bho ven a'osi obhoa ba hiso adobha vibha vi esase esi fe bhara demene bhanor bhase ehuhun ara anum ozeara rademene jere tututu ohumo soba nta dor epa bha hezin bhoven ara ikarika hobhonina bhare je sere.